Xen bá ráá’ i bii tä’ ka la dxí i bii küii xen ba ráá’ kö’ i bi tä’ uó dxáá tá’ tää jö ráá’ i jia’ re lí’ re táá’ fí ka la dxí ro’, la ku <noise> ráá’ i tä’ ka la dxí jö xen kää je nuu <noise> la jyn sun tá jö ráá’ ta’ ka la dxí ki jáá re fáá’ra jö ma li tyn mii e xen i ‘náá re köö kié’ tá’ la ku jyn dsa re fáá’ra jö e ‘náá re ngÿ’n tá’ re kú’n tá’ re fáá’ra jö, xé’n jmýy ba dse li kíi mii e fá’ xen i tä’ ta kÿÿ tu ‘mÿÿ <noise> iää’ i ro fá’ta´e bii ún ka la dxí i i ro’ i xen ráá’ i re kuïï e la ‘néé’ lɇ küii ráá’ i, iää’ la kú tää jö ia <noise> tá’ tüü bäá La kú tää jö juu i i tá jö i jia’ re lí fó’ e re küii ku xi ká juý, bii tüü bii bäá tá jö juu.